Iyo na kai xia'a ta'ta ntavi ya kuta'tantu in ñu'u yo'o ya ta mi xina'a ta ni tiaku ini ra xaya yoo va loo kana xa'a ya kuu ta'ta sayu, ta ii saa nta vichi xiniuntu ya kuut ta'ta ntavi, takuu ya <noise> vintia tu vintia'ka ta kuachitu ta kaa kuachitu ra kujun ta'ayo tu ta xa ntu ntiira tia yoo kajnia ra, ntuu ntia kajni ta ka ya ntaya xiini'io, xina xini'io nta viji vaa ntaya xini'io in nani vaa sukuchio vintia'ka xini'io mi kajnia, ta kaa ik nuuna ra sakuchi ntiina sukunyo, ntikui satao ntikui kuñu'o ii nani, sufi vaayo ta k- k- kantuuyo a tu kua ntuvi, ta kantuyo sava ntuvi a tu kua ñu'u ta kantuo inii ñu'u, ta ta takojoyo na'aa. Taxa kuvaa iniyo, kuvixiyo ta xa vaa a koo ta va'a ntakaa kaniio vixi xiniyo takaa kuva chichio kaaya, ta saa ka ntiko tukuyo inka tuku su takuva loo xia chichioa kuju ntaa tukunaa, kuachi tukua ra ntaa tukua xinioo in kukuee saa kua ntee tukuna takun tii kuñuo taya ntiia, ta kaa kuvi kooyo iin, in kuva iin copa loo kua a ko iin yiaxi kua, ta in kuva sava loo ka'a yiaxi na kuntuka mi kajni ya ku vintia ta kaa koyoa, ta su saa ni sufi tukuyo e tu kua ntuvi, ta sava tuvi kooyo a tu kua ñu'u ra kaa kua kuvi ra kantuu niyo i'i nii ñu'u, ta nitufi ra xa saa kuva'a iniyo nta loo'ka kixa'a xiiyo su xi xa xii miaka ya'avaya ta nuu iyo tuku ika ta'ta tuku ya kuu tuku, ya vintia chiiki kachi tukuo yaka kuu su ni ta'ta ya kanu kua kaa, kiya kaa ra kua ta'ta sayu. Ta ku kutukua inka ta'ta chi yoo saka chikaya kani'o ko kuu tukua sayu xiiyo, kua ta'ata kanii uun ntatufia xio a ko nta nuu kixa takuva ntoo sayu tuku, ta su yaka ra ya kanuu katukua'ka nuju ya kuu vintia xixiyo chi vintia xixiyo ra suvi kua'ka kuxioa suvi kua kua ta'ta sayu, ta ya yo'o ra nina ta'ta sayu kua yo'o, tatuu nina ta'ta kani kua'ka yaka ku miiya kanu vaaka vintia chiiki, ta yia vintia chiiki'ka ra ta ki'i sayuyo vixi xiniyo in ntatufia xiiyo kisiyo ta saa ya viantia chiiki koo kiyo chi vintia chiiki ra ko'o yo ntikua'ka yovaka taku iin kafa kini a ko in ntati nu koo, nu koo kani tikantiji a ko kuvitua nuu kani tikantiji su ntuya sata iin kafa, ntuya ii kuvi kua invi viku vixi nu yoa, yafa yaka sun tiina xinia'ka chi mi ñu'uun ntiavi ntaa kuna xinia'ka chi vintia kuna xik- kaa ya xixio'ka kua xia kuaa loona xini, ta vintia chiki yoo ra loo ntaya yuvi xinia suvi yaka ra na kuvao kuniuoa chi yaka'ka ku mii ta'ta vaaka kanu. Chi kuachia ta kava ntaa ntiyoa, kuju ntii ta'ayoa ta xi sukuchinao, xina xini tukuo keena xia viji, viji kafaya xiiniyo ta isaa inii kuñuo ta kuva loo xia xi kuniuyo'ya vintikia'ka ya xixio kuva saa kuniun tou ya yo'o, tukua ntuvi ta su sava ntuuvi kantuu tuo xia'ka a ko tu kua ñu'u ra kantuo iin niñu'ya tu su xia'ka, ta sa ni in kui copa loo vaya ko'o yaku vintia chiiki, ta yoo yuku inka nuu xiniuu vintia chiki tuku su ni mii itaya'ka tuku ik tatuuna xiaa ita tukua kuvi koo itaya'ka tuku, ta xia kuvio ra kuvi koa in xiyo koa nujuyo kachi tukuna xia'aya, vita ya mi ita tikuya vita chiki sux yaka kuu ii ta'ta ya kanu, ta'ta kani kua ta'ta sayu ra kua ta'ta kani xi a vintia kichi. Ta ka yio tuku inka tuu tuntoo tuku, ta tuntoo ya kixa tukuna xii tuntoo kaatu nuju yiufi, kantu in xiufi. Ta kaa ka'a yufi ra ka in vivii, viviji takakina iku tuntoo nuu yiufi ta kaa kuuyo kantuyo ta kiiyo sayu, ta chikaya kaniyo ta ya kaafa ntii tuntoo satayo, ta tuntoo'ka tuku ra ntiavi nu yio tuku tu tuntoo'ka chi yoo uvi nuju tuntoo, iin ku tuntoo ya kuenta su kani ta yoo tuku inka tuntoo tu ka iku, kachina ku iku ñúu ta vaa tuku tu ika chi tu tumi kutu'ka kuvi kuniuotu ika xii sayu, ta tuntoo nanu kachina oja iku naanu ku ntaa tu yo'o ra ii tuyo kutu va'a xi su yakuu sayu, su kuva saa kunioo'tu, kuva saa ya loo tkafatu nuju yiufi ta kaa kantuuyo, ta taya kantuyo ta kaa ntaa viviji nta ntiutu iin saa nta xia'ao ra nta xiniyo ta kuva koo tikachi kootu ra sata mitu kaa kuu tikachi ta kaa kana tikui'o, ta taa tukuna nuju'o ra iin ntichi yoko nujuo ra saa ra na ko'o saa. Tukaa tuku ra yia kantuuyo iin kuva iin nta kuva kana tikuiyo, kuva saa kantu'o nuju tu kaa, kuvi kantuu na'a tukuo nuju tu kaa takuva ya, kuva kan tikuiyo chi kana tikuiyo ra kuva saa kantuyo chi taya chaaka tuku ra xia kaa takasun tu kaa, yaka kachina xia costumbre in tuku yoo xitu'ka chi tukaa ra ta ntakuna natu ra nichoyo ntiitu ra saara xia, yo xia tukuaa kuo ta taa tankuna tuntoo ra kuiji ntiitu ta saa kuni kachia kuni loo'ka tukua'o ra inka tuku kafatu iin ii kiji'ka tuku a koo iin ñu'u ku tukua su kafa tuku tuyoo su loo hora kuvi kootu'ka ii niñu yaa tuku yaka kuyaa, ya inka tuku ntikoyo sufiyo tu ra yaka kuntiaa ntitu'ka ra saara kuni kachia xia ntuvaayo yaka kua iyio xa'atu ku tuntoo ta yoo vaxi tuku tuxii tuku su ta'ata sayu tuku, ta'ta kani tuku kachio yaka tuku tuxii'ka tuku ra, tu kaa tuku su ni tu kuju ntaayo ku tu'ka nuju ntaa, nuju ntaayo ra ka ntura'ka tikui ta nu xia ntura'ka tikui tuku. Ta xia ika koo listo tuku ya taku mii i- iku tuku nina iku vita, iku vita takaxi tukuo nujma mi tuxii, ta ka kafatu nuu yiufi kuntiiyo, ta kaa kantuyo ra kaa xiana suntaana tikui satayo mi tikui tuxii ntaara satayo, ta nta sata k k tantii chichiyo tikui ika ra, ika ntaa tikachi satayo ika kantuyo su kuvi kantuu naa tukuo xii tu'ka sani takuva loo kana tikuiyo a ko xia, xia kuvaa iniyo xa nuu loo kaniyo ra saa ra tukujovayo nuju tuku tuxii, yaka ku ta'ta tuxii tuku. Ta yo'o yo tuku inka tunajma tuku tunajma ra tu iku ntika nta'a kutuku tuka ta tuka ra suu tu kooyo kutu nika suua na kachio, nina u sufio kuu tu tunajma chi iku naanu kutu'ka ra ika kafatu nuu yufi, ka kafatu nuu yufi ra ka xia kantuyuo xii kani, ta kaa xiana ta kuva kuntixio tikachi kuntiyi tuo tuka vi'viji kakina iin saa nta xia'ayo, iin saa nta xiniyo. Kantuyo xii tunajma tuku yaka loo tuku tiempo kantuyo taxa kuva xia kuaa tuvaa iniyo ta saa ra kunao miyo, kana tu tunajma yaka kutuku in iin xia'a iintu tunajma su loo cha xiniuna tu'ka ko xinu'u kuaa kuakuana tu, takuva ya vintia chiki kachio chi vintia chiki ra kua'a tikua kaa yia ntee kachiñu tu kaa su loo cha kachiñu tunajma. Ta yo'o yoo tu inka i'in iku loo iku sayu tuku, iku kixi vua ya machi kutukua, ta iin tiempo yoo kach ya yojo ku'u safi kuti yoaka ta taa ko'o safi ra koo tukua'ka si yaka kua ya kaa kachi xinuu tukuna yaka, ta kutuu sayu suko kuvi kaayo chi ya xia'a ku tukua'ka, takuva yoo vaporub kuva saa yoo tukua'ka taka kuvi kiyo xikoya, ta nta taya sukuyo nta taya ntikayo kiyo xikoya, ta saa mi iku sayu'ka kachiyo'ka ra yaka kuya loo kafa sukuyo, suvi ntiyo nuu kutuun ika, ta ika kiiyo xikoa, ta ya kachio ku ya'ama tukuo xiniyo ika k- kantuu loo nujmaya. Yia ku iku sayu tuku su iin tiempo yoaka, ta kuun safi kuitiva ko yoa takuva yoo vintia chiiki, ta kuu vintia xixiyo ta chi tii tiempo yoova'ka yaka kua ya ta'ata tukua'ka ta kutuu sukuyo xii sayu yaka kua ka'ana iku sayu, yaka kuyaa ta'ta ntavi. Ta kaa vaxi tuku inka yuva loo ya nani iku ntiko tuku, iku ntiko kaa tuku yakaa tuku ta sa ni ya kavana kua'ka iin yiaxi a iin xiko'o, chi iku kuali kutukua'ka ta yoo ita kua'aya ta ka ni kuachi ntia'ka chi iku kuali kua ra kua'ava tiempo koyo kuachia'ka, yaka ina va'a sukuachia'ka kuvi ka sukuchiyo kuvia chi ya kuaava tiempo ko chiachia'ka, ta yaka koona sukuachina, sukuachina tantii kuju nta'anaya taxa ntii xa yoo ntuvi ntia'ka ra, saa ra ntaya xina xini tukuo iin saa kantuyo ra in taya xia'ayo, iin kuchi ntiiyo tikui'ya ta tie'ka ra kuvi koo tukuo loo iin vaso loo tikui'a a iin kuva iin, in ka'a vaso koo a ku in cuarto loo mi vaso loo ko'oyo mi tikui ya ku iku ntiko. Ta saa xa nuu loo kaniyo, ta tu nuu xii vaaya saa ra inka tuku ntikoyo ku- kuchi tukuyo mia'ka kantuuyo ta nu xia va'a tukua tukuyo su saa xia va'a tuku, xia xiiyo loo tikui'a, yaka kutuku iku ntiko. Ta kuva saa yo tuku inka tuku iku ya tuntakua tuku, yo yuku nika iku tuntakua tuku, ya kani takuva ya vintia kutukua'ka, suu yaka tuku ra kooa xia ntikuu chi kua nuju ku tu tuntakua tuku, yo'o ka inka tuntakua tu naana na ñu'u iini, ta va'a tuku tu'ka chi tu ntayu kutu ra iyo tumitu ra kuvi kuñu'uotu, ta tuntakua tu yo'o ñu'u vixii, tuka kutu kuvi kuñuuo chi tu vita kutu'k, ta saa ni ku- k tu ntaa sata'o ku tuka tu tuntakua xii sayu chi tkuenta kani, ta ntaa kani'o xii sayu ya suni tuntakua ntaa satao, a koo tu yo ika chikaa kani'o, ta ntasio kuvi kasao vañu tuku xii sayu chi yoo savana ra ni'i chikaya kanina xii sayu ra ntasina, kuvi kasana vañuu. Ta ika kua yaa ko'oyo iin copa loo tikui tuntakua xii yaka, ta xia'ka ta xa nuu tuku kani'o su saa ni tu kuchio ku iku tuntakua ya yoo kuu ta'ta ya ntavi, ya kutuvantu yaa nuju abuelontu, ta ku kixi chi ninu ta iin saa yoa nta vichi, yoo in sana ntivia kua'ayo xii ta'ta doctor chi vichii kii vaxi chi niinu ra vo vichi ra ntaku ta'ata doctor, su yoo sava kantixia ta'ta doctor, yoo sava xia xiniu ta xiniua ta'ta ntavi, chi ya kuu ta'ta ntavi aa kuvi kasa iin kue'e xiiyo chi iku'a kua ta ta'ta doctor ra yo sana kixava in kue'e xii tukuo ra ko kuvi ku ya ntukua tukuyo xia ra ika ntuxa ntikoyo kuñuyo iku ya kuu sayu tuku, a ko yoo tuku nu iin vaa tuku ta'ta doctor ra taku na xiayo ntee ntoyo ko kuchiñu ka tukuyo xii iku ntavi ra koo nuju doctor ra, nixiao kanina iin tikuyo a ko nta uvi tiku kaninayo ta tukua'a tukuo, a ko yoo sana loo chaa nto tuku'o ta ni xia xi'i ya kuu iku. Ta ika kua taxi tukuna pastilla ntayo chi ta tuu xa saa, xa kuaa sakaja tukuo mio vichi, xa kuva saa xiniñuu tukuoa suu tana ntiko tukuo kuñuu vaa kao ta'ta ntavi ra, kuvi chaa ka tuvao xia'ka chi kuaa tikua ka nuju ta'ta ntavi vua, su yaka kuya xia ntatuuyo xiaa ya kuu ta'ta ntavi ya ta'ta sayu, ta xii ta'ta doctor su ya yoo ku ya xiniñuu tukuo xii ta'ta doctor.